Kikui uni kikui na ti'ú xakunpe na kuna kí kuñako kon, dani una teiño yukú ñóo hó on, <hesitation> ñadikuaxa kuneno mucbho tiempo xakutuxi, katu ku uu ni kikui nakutú ñuté kenenó no nrefri no nrefrí.